<noise> na nka kue'e lo iyuu nkaso á, a ɨ́ɨ́n nka taka costumbreso, taka nakue'e nka lo ituuso ve'eso á xi jnu ye livi wa'a nka ni la na le nka lo ni kua'aso ve'eso, a nale lo ituuso naá, te livi wa'a ní nka a jnu ye lo lujua ni keeso nde jue'eso naá tuku, te lujua livi ni ini ka nkaso nale ka nka kuu lava ka nkai, a ni ini ka nkaso ye wa'a ka nka kuu ye lo ini nkaso naá, wa'a ka nka kijlei ya á a wa'a ka nka livi kijlei <noise> <hesitation> lu'wa te kee wa'a ka nka kuuso, <noise> te livi ɨ́ɨ́n ixi nka te wa'a ka nka lo na kee ka nkaso jini ka nkaso nale ka nka lo kuu naá, te jnu ye wa'a te ko xi wa vetuka kunde'yaso te lujua kajlaso. <noise>